איך פלעג זייער א באנטש ליינען ווען איך בין געווען יונגער, אבער איך האב זייער שטארק ליב געהאט צו איבערליינען בוקס, יעדע מאל וואס איך האב איבערגעליינט נאכאמאל א בוק האב איך געזעהן עפעס א נייע חידוש וואס איך האב נישט געזעהן די ערשטע מאל. כ'וואלט געזאגט איך האב געליינט א פאר הונדערט בוקס, און וויפיל בוקס איך ליין א יאר - וואלט איך געזאגט בערך צען